सक्कु खाना खाके फाइदे हुइता कहना बात ना है । कुइ कुइ खाना खाके नोकसान फेकुन हुइता । कहलके मतलब कुइ कुइ मनैंभरिन कुइ कुइ तेना उना खाके एलर्जि हुइता आउ बेफाइदा हुइता इहि बात मै हिंयाँ करे चाहात हौं । खास करके कुइ कुइ मनैंभरिन भाँटा खाके एलर्जि हुइता, आउ जाके कुइ कुइ मनैंभरिन कुन्दरु खाके एलर्जि हुइता । कुइ मनैंभरिन ते मच्छि, बुट्टि, अण्डा खाके फेकुन एलर्जि हुइता । अइसन समस्या रहता ते मनैंभर झट्दे भक्ता फेकुन बनजितियाँ । अइसने करके कुम्हडा खाके फेकुन कुइ कुइ मनैंभरिन एलर्जि हुइता । आउ जाके भँसिंड खाके फेकुन कुइ कुइ मनैंभरिन एलर्जि हुइता कहिके मै सुन्ले हौं । तौ जाके जौन मनैंभरिन यि अग्दे मोर बताइल खैना एनिकि तेना खाके एलर्जि हुइता कहलेतिति ओइने यि चिजके तेना नाइ खैतियाँ । अब खास करके मनैंन सबका अक्के कैसा नाइ रहता । कुइ मनैंन यिहि खाके कुछु नाइ हुइता, मजा रहता आउ कुइ कुइ मनैंभरिन यि खाके एलर्जि, शरिरमे तमान मेलके समस्या अइना अइसन मेलके फेकुन रहता । तौ यि मनैं अनुसार फरक परना बिषय है आउ जाके उ मनैंभरिन शरिरके बनावट <hesitation> अनुसार उ मनैंभरिन शरिर कैसन मेलके सहे सिक्ता कहना मेलके मे भर परना बिषय है । उहिमारे खाद्य एलर्जिके बारेमे मै अत्ते जनले हुँ यिहि केहे चाहथौं ।